וואס איז די נוצן פון א אמבאלאנס איז אז ווען איינער דארף אנקומען אין שפיטאל אויב עפעס געשעהנט קען די- קומט די אמבאלאנס און ס'נעמט די מענטש- ס'טראגט אריין די מענטש אין שפיטאל. ס'קען אויך פליען שנעלער ווי געווענטליכע קארן און <hesitation> אויכעט אויב איינער דארף גיין פון איין שפיטאל צו די צווייטע גייט מען מיט אן אמבאלאנס.